Minka pooli ɗi anndumi, jiilootooɗi jamma hakkilan woni e mun yo wilwilndu. Kañun ne tayorɗaa futuro arii fu <hesitation> yalti. Hinnoo ana nuuna nuuna nokkuje ɗee yaha ndaaroya ko ñaami. Ko ñaama walla… Wilwilndu nii woni ko neɗɗo anndi banngal jamma ka. Waawi taweede pooli goɗɗi ɗi innde neɗɗo waddaayi ɗun jooni walla hakkille mun.